Inje bamabugha ambu ngasombolhe eribya mwana kutse eribya mukulhu obuyingo bwayi obwosi, ngasombolha eribya mukulhu kundi eribya mwana nibindu binene ebyangathe ngangakolha ingane mwana, eribya mwana nibindu binene ebyaghuthe wangakolha, nimyanya minene eyughuthe wangayamu, bakakuthwiramu ekyerikolha, thuthabugha thuthi siwangaghenda ghukayalebya banyoni baghu, siwangaghenda ghukayasathira ahawanzire, siwangaghenda ahandu ghukalhwirahu okwasaha syaghu, ghukalhangira eribya mwana, bakakukakiraya kutsibu kutse wamabya ighukendikolha ekyindu, ghuwithe iwatsuka erisaba omundu Mukulhu okwiwe, ghuwithe iwatsuka erimusaba nuku akulighire ghughende eyaghukanza eriya, ghukole ekyaghukanza erikolha, kandi nibya erisaba omundu mukulhu oyo sikyirimanyisaya kyithi akendiligha. Amanza inaligha, amanza inaghana, inamaghana ikyasighalha ikyinamukulya omuthima betu eribya mundu mukulhu, ahu ghukayithwiramu erikolha ekyawanzire, ghukaya ahosihosi ahawanzire, ghukabya ighuwithe obuholho, sihali oyukakukakiraya erikolhakyi, sihali eyukakukakiraya eriya hayi, sihali eyikakuthwiramu ebindu byaghu ebyaghutholere erikolha. Neryo okwinje, kyisingire ingabya mundu mukulhu obuyingo bwayi obwosi kusinga eribya mwanamulere.